La iaho manokagny da e karazane e karazane gn'hanin-kotragny io e aniko amigneo: bokala, kazaha, na aniny sambaiky izy na aniny katokatoky izy na aniny tababoaky izy da izy aby, haniny karazany amigneo, asisiagny kôkô kidikidy da asisiagny ronono izy, ao avao koa gne kadaky soagnambo, akondro, afaky magnano sohata avao koa, zay aby la iaho e nanagny an'izany.